Ny climatiseur dia fitaovana a <hesitation> fandrindrana <hesitation> maripana ao an-drano mba ahafahana m <hesitation> mandanjalanja ny <hesitation> maripana na ny mangatsiatsiaka antonontonony na amin'ny mafana antonontonony.